Dañoo naaw de. Damaa gis ñuy ñuy nuy naaw rekk <laughs> waaye xaw ma nu ñuy naawee. Nuŋ koy gis ñuy naaw, noon laa da gis ñuy naaw. Nu ñoo def buñ de naaw moom xaw ma ko.